Ie, mahafantatra ny tompony ny ombivavy satria rehefa ao amin'- tompony no mitery anazy ao anaty tranony dia tsy manoto izy fa hendry tsara, marak'izany maneho faraiketam-po koa izy ireny satria rehefa teren'ny tompony izy dia manaiky fa saingy kosa raha vao olon-kafa no mitery azy de lasa madiditra izy.